Aue iare varuerepa varataiare viruviei. Vo varuerepa riro kaekaevira tou vo-. Oisio vosa varuereto upori ra riro kaekaevira tourevere. oire rovopa vao oisio, oira rereorivere o-oir kuvurivere veta touia o-oira vagi rivere, voarita va tovosia, aue karovaia. Uvva vara eva osa uvuipai ra varuarekare oripape. Vo varataoia reoparai vosa aire pato, varuereto ava kareuvere, o varataia reoparai, oisio, vosa airepatoava varuereto kareuvere, eraita tokotoko-ovoi rivere vavore karova iare o-vetatouiare o vavoisiore vagiva, evoa ita touparevere osa voava vara vera parivere aiopasia, uvare evoa ari evoa goruvira toupaiveira vara evara oara evoa toupaivere. Vosa aio ruipau ari eva tasipie rivere voariva karova ora vokuvu paorivere, uva eva ari evara ratapa rivere voari rereoa, vosa vokuvuro voari toupaive karova ari evara poreporeragapari-vere. Uvuipai riro kaekae vira touvere vosa vara oripaoro avauvereita. Varaita rereopaoro. Eisi vi raga.